راح أقدم طبق المشبوس باللحم الكويتي التقليدي هذا الطبق أموت عليه لأنه طبق متكامل يعني يجمع بين الطبق الشهي والمكونات الأصلية يعني السر في المجبوس يكون في البهارات وطريقة إنه شلون أحضر الرز مع اللحم بشكل مثالي كمان راح يعني أضيف لمساتي الخاصة في تحضير المرق <laughs> عندي ثقة كبيرة إني راح ينال إعجابهم.